<hesitation> දරුවෝ නම් ඉතින් ඇත්තටම පළතුරුත් කන්ඩ සමහර දරුවෝ නම් ඉතින් අමාරුයි අකමැතියි. එතකොට <hesitation> කරන්ඩ පුළුවන් දේ තමා මේ පළතුරු පොඩියට කපලා ඒගොල්ලන්ට පිඟානක දාලා <hesitation> කවන්න <hesitation> ළඟට ලෑස්ති කරලා දෙන එක. එහෙම නැත්තන් අර ඒගොල්ලන්ට ආස හිතෙන විදියට මොකක් හරි <hesitation> කපන කටර් එකක් වගේ මොකක් හරි අරගෙන <hesitation> එක එක හැඩයට සත්තු හැඩයට හරි, මල් හැඩයට හරි ඔහොම <hesitation> ඒ පළතුරු වලින් කපලා ඒගොල්ලන්ට පිඟානක දාලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර <hesitation> සත්තුන්ට ඒ රූප වලට තියන ආසාව නිසා දරුවෝ <hesitation> උනන්දුවෙන් <hesitation> කයි කියලයි හිතෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දරුවන්ව දිරිමත් කරන්ඩ පුළුවන් පළතුරු කන්ඩ ඒ විදිහට. මොකද ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මොකද දරුවන්ට ඇඟට පළතුරු කියන එක ඕන නිසා. නැත්තන් දරුවෝ ගොඩක් විට මඟ අරින්ඩ බලනවා මේ පළතුරු එහෙම කන්ඩ ටිකක්. ඒක නිසා දෙමව්පියෝ ඒක බලලා ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ ආස විදිහට සූදානම් කරලා දෙන්ඩ ඕනේ කියලා තමා මං හිතන්නේ.